Ni txan fisi anin venda ni zir tse nehi alatam ovar lawin kaxia masé. <hesitation> Aumle nuenda tlampuin hei. Entuna an ange an taxa rongte hei atla kixu ta hei. Ap mu teang zongin an i txu. Tia nga txan an taxa rongte hei. An taxa te at tse nda na txongte hei. <hesitation> nele ne lau te. Fis dang an nele ne lau te. An lau zongte asiat hei ta txan. <hesitation> I akhimika lang zong te pon til. I zote le uia zun le tivel. An lia tivel ina an teang deo hea. I an taxa rongte hei. Li an rilo, an release ve te ta hei. Intima ni tsi tla te hea. An omte hean. Pheromones. Ang te hei. An, <hesitation> an, an secret ve tse nda txon. I pakal ve le ju sawn. Ang te hei. Ni ta. Atong hei. Al tsa sawn te. At monga tse ndzun. Ang te hei. Heeng hi tsu o. Ki tsun kaxe tsiang imim lo. Mas heo. Tsun tsu an hidew min kaxea. I. Apak hi tsu. Signal. Ain bia nda. Nang hi. Siat. Kani lem lau.